Amin'ny alalan'ny fitadiava sy fizarà no hisamboran'ny tanala biby kely. I ireô da manango <hesitation> sy mitahiry bibikely ho an'ny sakafo sy ny fiarova ao amin'ny tranonkalany.